Nako menurut ngoji wa sakai bira manege ma model kai ngoe ika, moi i dadi bira jajarese, bira jajarese manege wo si ojomo atau ena ma- manga hode yang paling i jame manege ma gauku de o naoko, naoko manege paling i jame si ojomo de bira manege naoko sisinanga <noise> nako ma gauku manege gauku tumis ika. Sinoto, bira i gugurati, bira gugurati manege i jame fa si ojomo de naoko, naoko sos de mi hun Manege i jame bahaya. Nako bira yang wa akana nasi jaha atau jaha manege i jame wa si ojomo dema hode manege daging, jaha la wa si ojomo dema daging manege i jame bahaya. Nako bira yang wa akana de i dema igo- igono manege jame kalu wa wasi hode dema teh ika, manege me i jame, wa siode de naoko sisinanga bolo manege i jame, wa siode de mi hun bolo manege i jame. Dadi ngoji manege bira yang wa sakai i Wa sakai ma model i jaha bolo, bira jajarese, bira gugurati bolo, bira dema igo- igono bolo, yang paling to magae manege bira jajarese de jaha, manege sinoto inomo dari bira yang paling to magae, ka sokmanege.